بنشغل المكوه-علي نوع حراره نوع التيشرت-وبنفر-د-التيشرت علي الترابيزه بتاعت الماكوه-وبنمشي بالموكه علي التيشرت-والتيشرت بيتفرد